Borokni phanno teibo kotor khlainani bagwi technology no swnammani bisingtwi tongmung uansukmung tei wngwi mano hamya wngwui mano. Kaisa bwsaktwui bwkhani manthairok bwsakni mwtai hamya tei bemar tongnairokbo chubachu khlaiwi mano. Tamokhe swngcharni rangchakni phatarni rangchakrokno teibo kotor khlai rwkhe abo wngwi mano tei lukurokni bisingo tongui mano. Tei kwrakma jora kwcharni hamya tei technology no hamya khe swnamnani kokbo uansukma tongo. Technology no kaham khe swrungna khai khe sakni hamya buji thummung tei bwsakni phan no swnamwi mano. Kaham khlaina rok kaham kwrwng wngwi jotoni thani manwi tei kahamni bagwi samungo thepamani wngwui tongkhe abo borokni bagwi kaham wngwi mano. Tamokhe kok tongmung wngwui thangna bagwi bohrokno kaham khe regulate khwlainani nangnai.